Ọnobẹ whezẹ ibeturumu yọbe wheze ogbe nọ ma reje ho na, maje ru kpobino aje fiho ewhare riho arekpo obo whe ewureri aje ye ureno mere theze esejọ meje meze omojọ res omojọ mere te kpo họ obeki ese buobu merekpo ho eki gbehe, esejomereje serihọ merejọ toreho meje foreho kpobi ne evanwho me na rie umho na kpobi no mere theze omojo me rete kpo beki edheoka ma re emona jehono mejekpobi chache edoka mere kpe eki he, mare kpobi choche, maje no be choche zeno mereje kporeh emona yabe zaro, mereje kobruho igbeyusu me, ekpa edoka sehseh ma kpe ria ovọ ha mereje kpe apati, mereje yavre kpo obuwho, esejo mereje kpobo egwome obo̱ ivillagi me nare seno idheze, mere jọ kugbe famili me rue, meje lelai gbiku be no mereje ziheze kemene eki na mejo yo emo̱me̱ na kpolo ethe me je wurai kpobina, omoteme terhoze mere takre no̱ owhere otor uwho, ore where otor uwho ore je woze imidhe, ono be foreho, ore foreho, ono be rua re kpo kpo bi ore lu, aje rue no are kpobe̱ sukuru yo me be kpoho obe eki me.